Kua tëtäguasu oyemboyao britanicoretagui irundi oretipe mopetieta chupopa irundipa juri arasape tenonde guirajavae jaeko seilan erei jaeko pañandepo sau arapotipe meteia saupopa saupa mopetii arasape oyemombeu tetararetape jae jee oe jokuegui Nacione Unidajo kuaegui oe kue jera tenonde eoñemoeta kua tetaguasupevae jae retako portugueses kuae oiko meteia pandepopa pandepo arasape jokoguiramo oeu ovae holandesereta kuae oikovi siglo pañandepo siu erei britanicoreta oyeapoko oyemo mburuvisa kuae tëtäpe